عشان اعلق لوحه عالحيطه اول حاجه اجيب اللوحه وانضفها كويس جدا من اى تراب او اى شوائب عليها تانى حاجه بجيب مسار و ادقه فالحيطه لحد ما يتثبت فالحيطه تالت حاجه بجيب اللوحه واعلقها عالمسمار دا لحد ما تثبت و ميكونش فيها اى اهتزازات او يكون فيها اى حاجه بس كدا